تاں کے پکونا آلو چھل کے یا بنا چھلے کٹ لو۔ اوون وچ دو سو ڈگری سیلسیس تے پچی تے منٹ تک۔ تیل، نمک مسالے لا کے سواد ودایا جا سکتا ہے۔ سٹیم کر کے پکونا، آلو پانی وچ تے پاؤ وچ رکھو پندرہ منٹ تک سٹیم کرو۔ سٹیمڈ آلو سلاد جاں ہلکی ڈش لئی بہتر۔ ابال کے پکونا آلو چھلو جاں چھل کے چھوٹے ٹکرے۔ پانی وچ نمک پا کے دس پندرہ منٹ تک ابالو جدوں تک آلو نرم نہ ہون۔ تے سوٹو سلاد جاں مسالے دی ڈش وچ ورتو۔